Kawaris tabiyaga iska taban adam iska hakimo, ine weka iskemonaminga zelzalinkikan, faidanatlonkikan, demiralon krisokikan awelonsoka kiddikkan tarkoto fogida sokikan iska hakimonami eri lakin tabiyaga iskinami jerimaga iskinami mokina erinani <hesitation> baligai <hesitation> bolisi gaigatiji erin askari gaigatiji erin irkonani sehera kota tigosa noginga <hesitation> nog erin agika harsida tigai lakin noise karsaga iska kahu hakimonamier.